Kan bador banazzin lai furun albirakkabu foga allaham wallal wirakkubu fogal farin, bisawwu fogal farin ajine, balga lai jangula, wababbilal shuqul almillassik fiya da kan amballa zen hi kula min balliye, dadda bagashgish baha.